هما الناس قبل بالفعل كانوا عايشين بلاش ضو, معناها مهيش خطيرة, سيها احنا سي نصنع ومننجموش خاطر إنترنت وضو وكله عتمات واليوم عاش باش ما ننجم نعمل شي, اليوم عادي معناها الواحد يتأقلم شويا مع الوضع <hesitation> يولي يرقد بكري, مش لازم على يسهر فالليل, يقوم هكا يلقى الدنيا ضاويا معناها فالنهار, ينجم ببساطا ينحو التليفونات وينحو كل شي.